Juxtujk hora dun mabë jadun dun jya në ko'o dujtë pero ëch kujyë tyamch dun kot's tun, kot's xajyë kapch dun nyaj pedyë je'ijkë.